La musica pop è chidda ca chiù s’avvicina a la musica leggia ‘taliana. Mi fa pinsari a tanti cantanti di lu me’ paisi chi hannu fattu sunnàri tanti genti. E’ na musica pupulari chi piaci a granni e picciriddi, forsi certi voti nun è chidda chi addiventa immurtali, però è na musica chi s’ascuta sempri piacevulmenti.